Sa'aji shappanɗe nayi e jewetati tan mi huwaata e nder satire, yande asawe e lahadi e mi fofta, yannde altine haa yaari jummare bimbi mi yaha lumo, daga bimbi yarin nyalauma kondeye. To sa'aji din hawtaama ɓura sa'aji shappanɗe nayi e jewetati.